Injé émoto nirégé nicaméné; mara wa nicaméén émoto, émoto éni uñoow gapoor ugu néjool aw bétébéén uvitre wawu; aw bétébéén jambi ubaj gapoorbaan busaha bat buyahi yo écimé injé gupéhoom nicaméén émoto sin émiit éni yon galub bat ubooj yo écimé nacaméén émoto.